Men o'zimga ishonch bilan qarorlar qabul qilaman. Yana bir bor o'ylab ko'rishim kerak. Sizni bu holatda tushunaman, lekin men qattiyman.